ايه <hesitation> هو هنا مثلاً كن نحب نشارك ذكرى كنا نلعبها لعبه نلعبوها بكري رني نتفكر كيما كنا نلعب هكا وأصله بيناتنا. يوقف واحد في الوسط ونرموه بالكوره بينتنا نحن الزوج واالهديك إللي واقف في النص نسريهم كالصوره أي هديك لعبه الطفوله مكشلي ملعبهاش اي لعبه مزيانه برشا برشا.